די אינעווייניג פון די קאמפיוטער ווי ס'איז דא אלע- אלע ווייערס, און ס'איז דא דארט אלע מינע קנעפלעך און די גאנצע סיסטעם, פראגרעם איז די וויטיגסטע זאך פון די קאמפיוטער, <hesitation> ס'מאכט- ס'האלט די גאנצע מעמארי, די גאנצע אזוי ווי מח פון די קאמפיוטער און ס'מאכט אז די סקרין זאל קענען ארבעטן.